<hesitation> Mitovy amin'ilay teo ambony ihany izany hoe <hesitation> baolina kitra no fanatanjantena tena tian'ny olona aty Madagasikara atao satria ny fo-baolina kitra de mampitombo firaisankina, <hesitation> manatsara ny fihavanana satria tsy vitan'ny olona <hesitation> vitsivitsy no milalao an'azy io fa farafahakeliny iraika ambin'ny folo ny olona mijoro eny ambony kianja.